Poisyyet nyuu anee koo po imbarr, akolsei ataunen temee, ateme. Ateme imbare korok kotililit. Akaker kerwee sukoo sukotaret komachut tiong'iik, kou tugaa kwamenan imbaree. Kotaa ka kotaa katemi apat. Tap karok apatii aa aa akol ngoka ingwek, ngotko ka ngek akole kotako kotakarip apite. Apiten kercheki siikopit ko komanam korotwek che cheyach chepo ingweki. Kotko kapeeki akole, peek chemengeech akole, sasemberchi atutchi kopetut, kotoko petuu kitiongan, nekikesei. Aa akesi akapiri ak amaa koyomio. komiei sakonor sima sima simayam sima sima simanyerakiis. Aas ko pandeki kekole ara arawet ap tam arawet ab somok. Koo arawet ab angwani ko kisemberchi, arawet ab sisit ke tutchi cheyach tu kolekole arawet ab tamani. Ak taman ak agenge, kemiii ke kekesisiei. akee kepor kemaa ialde alaki ituch alak. Ko chekakialda kositaret ii i sekenete lagook kealchine lagook tuguk chemachei keale akot, tuguk chepo kooti chekiamei, ko pandek chikakituch chekikonori ko chaiame yaikanye koruryo alak. Koo ko marakwek kora akicheki, kekole konait petut nekikesei, ikes akimaa koyamyo komyee sikomayakitun ngweki.